Sama aben yenenen póóganen yenene naben nogda newari kedon sarumen ino samabu yenen benen kamaro shin sama bu iyenene kamaruranga iba ibag benan aga ijime kusumdonete ino junkusum toh junkusumdananni bena jun kubu kenan junkusumdanan jimeni junkusum daga kumaro póóganaga kana póó kusum do ivibenan kana poo gopogka gananga range se gonte pobmike tem abende goga te pobmike tem ajude bonen kasum tebgabsubu kage penati gayan dai nati guya dirumbu penaguri gape dobu toh magjuguba iye ishidu abene bararan ni an punaripoga benauni nedon abeni bumantebega yabeneyi ishidu abenni bara ranne sai gubatum mengabshiburan tuna wapentunen imapenlibe igeran ibayinen vishe ibavishiranga ibansam nedonbu bete ino páánbu gobun lááfum wogmum dan ino minanbu kepenli toh. Angobubo lokacidan sama wogpáán mum wog hausa mumso wog páánmumso páábo wog sama mumsu an gobu gambe puwa puwakani igamangam manga sai nebate penliden iya vebu iban bo itu penliden ipewage majumbuni kusum ba lalaranga sai páá buda kunjimo kumaroge kaju debóó nen den anyede bone-ndenanni kummaroyinen páán ku kuma ru póógmende bóónen kasum páá kabuku maruro gang láá debóónen kumaro yabun gang gobobo yabu ganpe junkububo iláá bamberambe iku poogmemo abeni póógan nanni manasu toh nonda penanna sarki gerumen nanni sarki geromji ded damen moden minen moden minan jimenben minan pwat pente dame pwat molote dame pwat gite ino nag sanáá gobu toh na sanake baje ded nog ike ike goran penbudanego igudugme saga bagannanbe <hesitation> sagana dinaberanbe genagme nen weyanni noki penan nogmasaran abenanga masaran nyamenbu nyamembu sama nyamembu ahabdinnete abaga nensu iyewine bagan jubbega wobjubwe. Awob jubwe wabarape inyewi ane domensu bega adomsuwe ala adóósuwe kamatewo weyan weyan abapen duyarobe kega ake na don veberanso akesemenkeni vebega nyare wibeyenenenna nebatepen wibe nyenenen yemnetepen genagmenenpen <hesitation> pen duyaro beden wikeyanni wike veken akeshemenkeso tohko asam tebosumayini asam hakkiben genagmen en nokin nya nemebu iya nemebu penabe inyayin nebu nasiya gobeyininagan pen karananso agageran penveso penvetoma ga yare kowi yenan nedon basaranno gobananga gobananga gon nakwawi gonag kan kazaga imobe toh napen bááge dééd kagendaga imobe gennagmenen anka sama sega karan nonsam ferag sama se nanni sama sega nedon nan náá sukunag kalum wobu barka an kalumwo bu kun wo'dvera seranga sama seranni jimenaben madagoro mga suga womeba weyannanga amma nengo saduganna duniya rodan yenen nóóni <hesitation> ajugennen karan nedonbu isa denken gede póóti medonbu isa denken gede póóti buman mapóóganan tebe bona guran mapenlikelinan tebe ibararibu ibarari nogwape igerenipat igerenwa nog wobóó kadan awa awa shiren netem wo mani goburannani suku naga barka suka yara wanyenkeni amman gobobóó kadan neba gerarenwa nogwaran suku pogsan suku <hesitation> gud neratiman doveran netiman dovegepat abene seyanni suku gudkute kobena wo newobu nene kemsenke <hesitation> ne tikemsenke minan manebu dóóve timan be gapat suku sugang dana kugudkade chip kuyaku koma kutunchoku bun báá penan nukin masarenan mabi manananmi iye noki nokin kanan ni penba iwasaranenje dééd kupogmenje penan nogwa sarananga penan manafé neburannani nebu nemembu manaten a pogmenen semenbewa sama memburan nan nog santme fatgeben mane nemembu ivimumda gibéé mani membu noglokaci yan nogwa nogwa sagaran baganan wosa póóre moden mumwosapóó sai mana nedon an maname batub penatimgóó ingudkerum manga ibat tem seka maname anono ku tubkete Kego shikenan goma tub timgóó iban jura wage ilagsben ilagsabenanni ino ima te pwaran she ne nóónidonannen kai bun toyi membante ashe nawaridag jarijari kebum anshekena iban kpat nenóónidon pwo anshe go yib nyawai nyawai nyawai nyawai yib kage amba pat kpat ran wo wóóg purom lokacidan abe sogombu bwi <hesitation> nogi aperibáá pob mebáá aget póóbme yan nogsoga wóó agen apite anwóó piga duri bateben yegenje ping anduri yegannanni ayiba peyam ano abáá yibwoga duri duri duri baronnen she anan sakonnan soga asagonga ansoga toh wo afotipe amago póógan nabenga apóógkayi gon duridan benen gore wariyan jimdesari tugde danaga doreyan wariyan jimde saritug sari sariga yan duri tebe anwowayan ajimkananni ape duriya pwasa zumbo no háá akum ibáá abakomi bananni awoshi isi yaksawo budan jamworaran abib bib bib ayeri akapshi da yeshi aba sam ishiwu báán tóá aba kabsheda yeshi akabshiyanga shikenan woyenen penbanen lokashidon bete. Wo tagsi tarkobu wowa takisi ishibu atagshi yeshi budananni aba gud aba mamjéé báára an namjeran báárarananni jum ishi nonidun manjéé non nóóni <hesitation> ga nogbewa tubeni manamebawa kparan intobgan mana mebo anan kpat toshi ishiri dakyar wora ahabdi háán aku gud kyago namjerannan agurki namjéé báára imoden toh pobme ran moden woka banen penso anagan tumso wora gunshiwu abekaje she lokacidon bete lokacidon bete anwoget agetyin itumate kawe itumani kawe rannan kawedon kadonanga sai nog nog poogben kasheke don shikarante mashikunnanga wemom manamebo wiawe basatwe ino abasaran so wikego anban komanga shikenan <hesitation> yan kawusoga <hesitation> wari kaza shikubete anwariyan ke tomabi bagdim so yib póómen lokaci buren wugdogan sewodan dogoren nabarka igejum wog mumanga agejum wogmum agejum wogmuman sai aba tat agejum wogmum wayiranga pat sumaba tarken wuganni lokacidon ama wugdan taren taren modon ama taren wogi mapat awog gurennen tim nóóni. Mapat awog gurannan katim nóóni toh aba beni yemiga ko mabo ma woli sosai amma <hesitation> weyanni gembu yanshi gegi bumbu wogbu tunen yagem duniyaro woden bu pedim deno sugabenen jega jepat jega jepat penbodun naduniyaranni isum koli regigeranga babadayaden wenan wogma wogbu wemiyan kokoko wagwayan tebe panporama tebe yaba yabupat weyan tebe a poogyinnaseden kawai penba wogu waga zuman tebe lóómbuma weyan kyashi gerenbe kyakshigeren timbu be kawai karannan lóómbu kyak shigeren dan zage bewa lóómbu kyakgeren toh anwenan akyagenen lóóm den akyak kyak yagi lóómiga womanya li amma pbéé naganni nyanaseden mobóó kalumwubu zamende seden jumse penboda kun maro negsi geren penbuda bumbu kumaro ligeran ilige timmebudaran an weyanbo lumtebe itimanan iwonitim bananan tebe.